Any Aindy ndraiky zen̈y miôvaôva be zen̈y tôtrandra toetrandraamy rô an̈y. Karà ohatra zao rehefa andran’ny hivera zen̈y zen̈y mafana abôka amin’ny antin̈ana an̈y. Fa bôka atsimo ndraiky zen̈y a somary lenalena zen̈y toetrandra bôka amin-drô in̈y.